टापु सोचके मिर दिमागमे शान्ति और प्राकृतिक सौन्दर्यकि सम्झना आत हए । हिनाकि वातावरणमे एकान्त और विश्रामकि अनौठो अनुभव मिलत हए । समुद्रकि किनारे समो बितान, हरियालीकि बीचमे एकदमए ताजगी अनुभूति होत हए । टापुकि स्थान प्राकृतिक संसाधन और जैविक विविधतासे भरिपूर्ण होत हए । जे स्थान जीवनकि सरलता और प्रकृतिसँगकि घनिष्ठता दर्शात हएँ ।